والله الصراحة ثلاث ساعات وايد طويلة، بس دايما بلاجى الطريجة عشان أسلى نفسى، أول شيء ممكن أمسك الجوال وأشيك على السوشيال ميديا وأشوف إذا في شيء جديد نازل أو أرد على الرسايل، بعدين يمكن أفتحلى فيديوهات في يوتيوب أو أشوفلى مسلسل خفيف، إذا زهجت شوى من الجوال أطلعلى كتاب أو الرواية اللى دايما مأجلها وأبدأ أجرى فيها.